اذا لاحظت ان الطلاب فجدوا تركيزهم اول شي اسويه هو نغير طريقة تقديم الدرس او شرحه ممكن ابدأ اطرح اسئلة تفاعلية او اجيب ألعاب تعليمية سريعة تخلي الطلاب يتحمسوا مثل مسابجات جصيرة او انشطة جماعية برضو ممكن استخدم تقنيات مثل العروض البصرية او الفيديوهات اللي تحفزهم بصريا واضيف عنصر ممتع للحصة